Kur mendoj për të hënën, më vjen në mendje fillimi i javës së ftiga Shpesh lidhet me sfida dhe objektiva të reja, por gjithashtu me një ndjenjë të caktuar peshe, pasi është koha kur rikthehemi në rutinat e përditshme.